יא מ'מעג טרינקען וויין און ביר, אבער נישט צופיל, און וואטשן אז ס'זאל נישט ווערן קיין עדיקשאן, און מ'זאל זיך נישט אנשיכור'ען, ווייל דעמאלטס איז עס שוין זייער נישט גוט. אבער סתם אזוי אמאל אמאל ,מעג מען טרינקען וויין און ביר אבער נישט צופיל.